Ni kimare kwanza furaha si uriweza ula tuku. Furaha si iulua tuuku lakini kwate mazingira ye urikijengera kwamba furaha ni furaha ni kintu chochosi che wokitera wewe kusina shida tuku. Furaha yotengenezwa na raha kwatite raha kuvauri na furaha, furaha si iulua tu. Ko ko ko booire mazingira yaboha yoo ishi na vantu vyaboha. Furaha yoona uri lakini ko waishire vyaviha na vaantu. Yaani furaha yani dere kuja kwasababu ko wamhire muntu kintu akuvaire kwahiyo kuvairi watakiwa uwe na, uwe na vintu vyaviha vintu vyaako vye vyokuhera lugha na furaha, vintu vyamema sana vyomvika muntu kuva na furaha. Mfano ko wavire na furaha vii mambo yako domare va vyboha sana furaha no kira kintu maishi.